بأنا هني بكل نأكيد إذا كان بنش- بنمشوا نعمل مستعمرا على المريخ, باش نهز خمسا أشخاص, خاطر ما ننجم نعيش بلاش بيهم, بالفعل الخمسة أشخاص اللي هما, عائلتي, أول حاجا بابا, تاني حاجا ماما الله لا يقطعها, ثالث حاجا أخويا, ورابع حاجا أختي الس- أختي, و <hesitation> خامس حاجا أختي الاخرى, إذاً إحنا بطبيعتنا, <hesitation> أساس ف العائلا, إذا الخمسة الأشخاص ما ننجمش نعيشوا بلاش بيهم.